En Egitu una costumbri mu especial es el celebramientu dela nacencia peru tamién tienin otra que l'izin la nochi dela henna, que se celebra mesmamenti el día enantis del casoriu. Las mugeris s'ajuntan, se decoran las manos i los pies con henna i bailan i cantan ellas i ellas. Es momentu d'alegri i sigún izin es de suerti güena i felicidá pala novia. Es tradicion antigua qu'á díu passandu de generación en generación. Es aspeci de despeía de soltera.